<...>Eka, ñy biby afaky mifampiana-draha, <shushes> manahaky anizay aminy ñy fifandraisandrozy ara-tsosialy no aminy ñy fiaraha-miasandrozy, lafa rozy ro miara-miasa, hitany ñ'ilany ñy traikefa anañany ñ'ilany ianarany, manahaky anizay koa ñy fihavanan-drozy aminy ñy karazany ñy biby maro manahaky ñy piso noho ñ'alika<...>.